כ'ווייס נישט אויב אלע חיות האבן אויגן, אלע חיות וואס איך קען האבן אויגן, כ'ווייס נישט אויב זיי קענען אלע זעהן, ס'קען זיין אז ס'איז דא אפאהר מינע פיש אדער אפאהר מינע אזוי ווי אינסעקט'ס וואס ס'קען נישט זעהן אבער אלע חיות וואס איך קען האבן אויגן.